Pakistani kotsilõ ma ei mõistaq väega midägi üteldäq. Küll sääl om vist päämädselt <hesitation> islamiusulidsõq? Mis tähendäs, et <hesitation> määnestki tsialihasüümist sääl ei olõq.